Adaladala mihintsy ireo mpifanolo-bodirindrina <laughs> aminao reo kah, inona ozy ianao no nolazain'ireo tamiko ,ny fomba fandrahoana tsaramaso any amin'ny zareo anie hono ka endasina eh, <laughs> rehefa endasina le tsaramaso de totoina avy eo, de iny totona tsaramaso iny amin'zay no atao sôsy de atao lôka, tena hoe hafa ah!, taiza koa no mbola nisy olona nanendy tsaramaso izany.